بستخدم الانترنت اي حاجة عايزها بدور عليها خاصة على اليوتيوب لاني بشوف ناس كتير شارحاها متابع كتير من برامج التوك شو العالمية والمصرية علشان اعرف منها الاخبار واي اللي بيحصل اول واكون متابع للدنيا من حواليا وأشوف كل حاجة يعني واعرف اي اللي هيحصل في المستقبل وكده